لو سمحت ما عليش، وين <hesitation> أجرب مركز شرطة؟ نبي نعرف مكان أجرب مركز شرطة، أنا جديدة هنا في المنطقة، ومش عارفة الحج يعني وين مراكز الشرطة.